द् जग्र मुअ फुर <hesitation> द्जेरे ग्त्तन्गै जग्र अर् प्म्न् ननेइ जग्र, बेति गुबुन् गुबुन् रुख्नि जग्र मुअ अदुन्ग। द् ग्त्तन्गै जग्र मुअ अर् प्म्न् ननेइ जग्र मुअ। द् ग्त्तन्गै जग्र तै <hesitation> माम ते हैऔ मुजन्ग् जैये देहन् त क्सै अर् माम देहन् त क्सोअ जैये। द् जेरे बेतोर ग्त्तन्गै जग्र मुअ अदुन्ग। भेतोर्क ग्त्तन्गै जग्र जेन्गि देहनि त क्सै हम। अर् द बिखुजेन्गु प्म्न् नसिज् अनुन्ग। द् बिखुजेन्गु ग्त्तन्गै जग्र देहनि त क्सोअ। अर् द जेरे गजोर्, बित्, गजोर् बित् बै इपुर् बै दि अपेल्, अन्गुर्, तलेर्। इपुरे जबै ग्त्तन्गै जग्र मुअ, पितै सम्तै, ग्त्तन्गै जग्र पितै सम्तै। तो बिफुर्क जब्ल जेन्गि देहन् त क्सै मुजन्ग् बितमिन् मुन, <hesitation> नुत्रितिओन् मुन। तो बिफुर्क जेन्गि ग्त्तन्गै जनुन्ग। जै जेनिस्कु ग्त्तन्गै जनुन्ग, बिफुर्क ग्त्तन्गै न जनुन्ग। जै जेनिस्कु प्म्न् ननेइ जनुन्ग, बिफुर्क प्म्न् ननेइ जनुन्ग। द् ग्त्तन्गै जनैकुजेन्गु, ग्त्तन्गै जेल सिनु प्म्न् नसिज् अनुन्ग देहनि त क्सै क्सोअ। अर् जै कजुन्ग् प्म्न् ननेइ जनुन्ग, जै कजुन्ग् ननेइ जनुन्ग। भिखुजेन्गु ग्त्तन्गै जैप्ल, बे जेन्गि देहनि त क्सै हम।